Xtin b'an aprender utzneem chemo xti, xtin ya'poom wu, wun respeto njel chu wu familia sociedad verdad i para ke xtink'amb'ik wun destino bien, buen plasmado kon varios ejemplos chemo xtinb'an vivir chjaay nab'ey despues xkinb'eek chu, chu chujun tinmit e en mi comunidad njel wa'chi' k'olik este vecino kin kb'an apoyar y yo creo ke es, es muy, muy rtziil para ke xtikb'an utz njel wu jin kb'an pensar.